واقعاً هاذي هي حالتي، أني أشتغل في شغلة واجد أحبها، لكن الراتب مو واجد مرتفع. أ- أكيد أقدر أشتغل مكان ثاني يدفعون ليي أكثر، لكن حياتي ما بتكون نفس الشي، يعني اني واجد فرحانة في هذي الوظيفة وفي الناس اللي وياي. فبالنسبة لي يعني هذي تضحية تستاهل، يعني تسوى هذي التضحية إن معاشي يكون أقل.